أكتر شهر نحبه هوشهر ديسمبر، شهر ميلادي، وشهر يبدأ فيه الجوالبارد، ريحني واجد فيه مناسبات وأعياد حلوة، <hesitation> نحب <hesitation> الجوالشتوي فيه، <hesitation> الجوفي ديسمبر حلو-حلو، <hesitation> جو أحلى جو شتوي، وحتى السفر فيه جمي. <hesitation> سفر في الشتا حلو.